मु कालु तोहरा के दुन्हु जना के कालु से ओथिया <hesitation> कथ कह्सइ बेह्निसे से देखी साझे साझ सम्म ओथिया पणइ देखइ सङ्हही । हैने कथी जाच यवइ बणइ कि कथी <noise> किहो बोका बारे पोर्जेक्ट बणइ कह ता सुनाउ हुन्दिनवा हुन्दिनवा तोहरा एस्करे एस्करे हलहा पणइ। <noise> हैने जाच यवइ बणइ कहिया से जाच सुनाउ ता जब्बण दुनुहु जाना ओथिया मेह्नत करइ मुइ बणही देखइ । हैने कथी क जाच कथी क पोर्जेक्ट सुनाउ ता <hesitation> कालु पर्सु त छुटा छुटा हलहा पणइ । यखना बणहा पुरइ सङ्हही पणइ । तखानइ से मुइ देखइ बणसु, भात खाइ खुन्हिया फेरी तोहरा पणते यखना मुइ दिना फेरी याते वाते घुम घाम के <noise> टाणी पुग्पाग्के यलही फेनी तोहरा सघही पणह ते । <noise> हैने कथी एस्नका सघही पणह के <hesitation> दुनुहु जाना <noise> डउले नम्मर याने खजइ बणहा कि कथी कि पुछ पुछ बणहा करइ पणइ कि खुन्हिया ।